أذكر لعبة كرة القدم في طفولتي كنا نلعب في الحي مع الأصدقاء كل يوم، كنا نحدد فرق ونلعب ساعات طويلة والأجواء كانت مليانة ضحك وحماس، أفضل لحظات كان يوم كنت أسجل هدف أو نفوز في المباراة، كنا نستمتع كثير باللعب بمشاركة اللعبة نكون مجموعة وفريق كامل متكامل.